إلى بغيتي دير كونط في الجيميل، غدي تمشي لچوچل، غتكليكي على جيميل، غدي تكليكي على <hesitation> إنشاء حساب ، من بعد غدخل السمية ديالك ، العنوان، و المودپاس لباغي دير ، و النمرة ذيال الطليفون ديالك. هما من بعد غدي سيفطو ليك واحد الرقم في الطليفون ديالك باش يتأكدو راك نتا هو لباغي دير هاد الجيميل ، فاش غدي تأكد هداك الرقم، غدي تم إنشاء لحساب ديالك